Nndungu iin an nduku jan, jani yuku njenó tinde yunekueni yunka, andunjan ke'e ujun jan en ngatuku lado vayuu nguanjani kuu, nguen guu kadavii ta'á, nayen ngun avetuni kayé, onamen jun ndubuu, un ndikon ka'a ndana ndikomerán ye'eme perdición, ondio nayanro ján ndunguu yena'a iin an ndoko jan nduku ye'e ndenda yenijan ñe'e hí i tinre anradó, ajan nin ndikomen ñake kuu hi anranvii ñajani ndukumeña ndinroján, nde takuu kuñe'e ichí ñe'e jan angujan uñii ndura niote nuñe hi i, ña'a nratriko kuu yuu jani ini kuñameriá, udon no'o yute kondeko vii kutenkuami nakacherá ndeme tute ñaidé chin atutan janii ndike anrakeno jun, ndutujan antuyuu jun ujun dujan ka'a destino mengache onrandentan chí kanatume'e ñi'i ndee n <hesitation> n ndakani nduke va'a yuu njaní ndike noneva, trabajo kandeodeó ujun há nduen ka'a vixia ojanraté uun koyo controlado ña'a kachindió nonrá.